स्वीच एनि बटन विभिन्न <hesitation> थरि थरिके होत हयं । और जम खास करके विद्युत्त परिपथ होत हय विजुलि जानिया डगर बोके बन्द करनके ताहिँ और चालु करनके ताहिँ प्रयोग करो जात हय ।